Ikwana kéh ejie epiem oréhgwen wo baa kun wéh jie ewèh inihi inunn. Ne mi, mi piem bétin o! and mi reh ri behtin behbi beh san onun ebi be re onor, behbi beh zé ezio, béh bi beh tsó eheh eneh o, mineri ebeh but, rihpen yie iréh ijie kii iyian kwe ijireh kin jie keh nma jia, npiem abėh olo̍rbo̍ kin piem ebėh hin ibiem fe-ne be̍h ba tso, kin reyebeh etsi eneeh ikwana mi reh, onioba zehmi neh nto obie reh. imashin okor̍ bi éneh dormo̍rr ngwe jie keh ngwe tón ebéh nma piem ébéh tso reh. Naa apaa gwi okwa ami ifikeh mintso and naa minkwa abianimeh bi bu keh beh tsi nnan. ifi kèh iba yin emi. Min kor̍ keh mitiri ikpe yeh neh beni bà agweh ukor béh fuun aneh eeh! gweriki oweh eeeh bebeh betie béyreh, eeeh! Jieriki, bie béhréh een eenhn, min kór beh bian ebi béh ti ipen nnan neh, min kor ifamili, eenh! ifuen iji itiri ikpen nnan neh. huh! Ochowor wéh tio kéh wéh ra bereh ijien kii nnun ke min piem awèh ukor bèh weh abaa jie ébéreh paa ra rrara, ejierebereh jie kuun keh Angel ogwen, Ochowor ogwen, ebian ogwen beh bun otorm iben, ézie ébéh Huhh! Owan gwi ebah meh? Owan gwi, ebeh meh? eenhen, iba yin ami bu, iyin ebinn ejie, iyin ifuen iji woór, beh neeh amaa gwi wan apaa gwi akan reh eneh weh beh kun. itsan neh weh feneh weh tsi isa onun. Iyien emi bu nnan. Neh keh piem ifamili kin eehh ifuen yii nnun ke piem ifuen yi nnun iba jia jia reh weh téh teh te eji reh ochowor nifeh neh ochowor ofey. itsan ki yien emi woor gwi ijieyan eneh apaagwi okwa beeh bian egwi, okwa beh bianimeh gwi nnan keh jijeh jokun ijieyen dèh néh beni ijie ifere kéh, dehneh beni be tsen kéh. Beh ni beh yeb imutu eeen ifuen ijien iyebeh reh, behni beti ita ifue ijien itia reh, waya ikpere ibun ikpkere ibun anweh betututu oto atsen olorbo, pgorb bezem, aten, azórzi otan wa jia réh, beh ni beh tie otaan beh tso okolo, keh beh tsó okolo behni ebaa shaa aweh enèh, beh ruun enèh huh! rurjie oziwan orojie hun, oziwan orojie kun. nnhm nhm. min tsò nnan nèh, ireh mi san san san san kehbeh shie mi eneh otsi okolo wan eehm. neh owan oreh keh eehmm. deh feneh owan otsó kéh iyinemi o, nna fe neh minsor otaan apaagwi okeh ébereh okwa ebereh néh owan gwi keh feh ubi isi, iti inunn ka weh keh feh ubi isi reh, iti innun ka weh reh soo eeh ochorwor oruneh, itson kii yin emii feh meh neh adan, weh tii yeh weh keh mii okuor, weh zeh apaagwi apaaga okwamii, keh min kun bu kun kwa abian ebii, ka eeeh eeh ifuen ijii kii tii emi tsan san, because tii tii nnaaan neh naan bensom bensom yeh keh beh bii tsi ibaa kwana reh.